﻿أفضل قراءة كتاب جيد على مشاهدة فيلم جيد، لماذا لأن قراءة كتاب جيد يمكن ان تجعلك تفهم كل تفاصيل تلك القصة و <hesitation> يمكن ان تفهم أيضا <hesitation> ان ت-يكون هناك سوسبانس. <hesitation> و معظم الكتب تم تحويلها الى أفلام، بالاضافة الى كل هذا، عندما نكون <hesitation> نحب القراءة، نتمكن من <hesitation> تعلم الكثير والكثير و الكثير من الكلمات و اللغة و مختلف الصيغ في لغة معينة و بالتالي كلما نقرئ كثيرا كلما نكون جيدين في اتقان اللغة و في <hesitation> معرفة العدد الكبير من كلماتها وبالتالي يكون هناك نوع من الثراء الفكري و الثراء اللغوي.